<noise> Wiya uno ngulonda kumusaka kwa pampiti vino chali siyo nene niyamwimala chimatakiwa azazi yane ayano yamalingi yalole uluko luno yazipa nguliko chi pamwi yakapona chifufumi eh! au pamwi eh! yivi <hesitation> au pamwi ayachipena yakaliga ko yamati a uluka lula swemi tuti kulonda kusaka papo pano kulenda chikutakiwa ukasake paliko lula kwa sababu aluku llola lwaipalakini uluka alunolwazipa ko antu ya sakanga kukusatana nitaimba ya yantu vino yali tabia, <noise> pampiti kabisa yani pampiti mpiti kabisa kwanza wewe utange ukalonde msungu ah ah chikutakiwa azazi yako pano ngiwali wakula mya yamati mtunenda chikutakiwa uimale mwaka u ili mwashizo uchi tawale, lakini pano uye papa paluka lulu alipano twalola pali msungu umwi papa pali fulani wenji ngwiwaya panzi uwa kati pali fulani api yaya yamalinji yokakoontele ngapali mwanzumi ngamaliweni yamakusontela ngapano waya papokwene mee kufika uti a <noise> Mwingitiri iyamanyanukumanga maele kufika kwene nayo kwene yababayo wayanena kwamba ngumwanane wacha wize mche mkite mwanakwe fulani achemwimalile mung'anda hii ntikulonda ache aka mwimalile mung'anda iya nemwi nkulonda acheaize mung'anda hii amuno aimale ili nanta kwiza ange kufikiera yakini mung'anda hii yatimalanga ilimradi kwimala ah ah, alikweneli yene wala yatachiyachagalia yangakukulana kukukwene ili mladi iyakundanayatamanyire wiya uluko chi wiya ikabila chi wiyaumwanakweni ah ah yani mladi iyaliyokundana achino umazana umasakana lelo yikale miezi kadhaa iyatana kwa sababu mila ni desturi zya mpiti yakana kuzifata mmm, chino chikuchangia indoa zyaa zitikudumu kwa sababu ya kutwana kukurupuka yatakutlia ili yalole kwa wi una nkumutora je maisha yane indimanga angizavumieyane ya je maisha indinayo au yana azazi yalinayo angiza ayajali ko yene yakupita sile ilimradi iyakundana. Mladi ya kundana sile kuko, tatatamululu mulumendu numusunga atalo la. Mulusunga atalo lumulumendu, numulumendo atalo lumusungu. Ene ya kukundana, bilu kujali maisha ya kukuyali huli. Paa mpiti chitali bivyo eh. <hesitation> Uye ni nafas, uteche ni nafas. Mladi panayali ya kulangiza papo kwenye. Ngumayu kawapula, ue muko langu kawapula kwa sababu panayali ya kulangiza. <hesitation> Kwele papo, kusemu kwele papo. Jonsi hii sawa. Kwa sababu ngu wate ayachi mama wa Jonsi na maapilanga tini. Ene chino chikuchangia sana. Hii hali hiya ya kukanukufumi diya maisha ya nwaya wazana panganda panowaye. Mwazana pamuku muinu wafu minepa ninafas. Laku kukuku nwaye wazana pasinafas. Sote, haa, nene nachula, nuku mwittu kuuhali ya zipa. Haa, nemu mwinka mwele. Aungu nemu mwinka ansaku egunina, tine mwilibwa nawe. Haa, chino chikuchangia sana. Hii, chino nafas. Chino chasababisha ntu kutuwala na kabila itofa utitofa uti. Yaani, hali inotufa. Sasa hii hili, poitofa uti ni hali ya mpiti. Mana hali ya mpiti yapezi leo taanguka tuwalu mnyakiusa? Walu minyajusada ngitu walu mfipa. Kwa hiki maendeleo maendeleo jensi binu ya kuya, na anche binu tuku sumesha, ya kukula, ya kuyaniya, kili tufauti, ya kubadisha mazi ingile ya maisha. Alichumazano, mwanako, ataletu mnyachusa, awa ataletu mundali, awa ataletaweni.